ااالمبلغ اا <hesitation> بالنسبة لي في الكويت الشخص العادي ممكن ينفق من عشرين لأربعين دينار كويتي أسبوعيا على الأكل يعني هذا تبع الكويت وفي الشهر حوالي من ثمانين لمية وستين دينار كويتي يعني حسب كمان عادة الأكل يعني عادات الأكل يأكل برا يأكل بالبيت تشذي